دودھ بِنا آئس کریم سوکھے یا؟ ایہ اُنہاں لئی بڑیا پِک اے، جو لیکٹوز اِنٹولرینٹ ہن یا شیف ہن۔ ایہ تاں اک بڑیا تے سوہنی دیسی ریسیپی اے۔ سمگری: چار پکے کیلے، اک کپ ناریل دا دودھ یا بادام دا دودھ، دو ٹیبل سپون شہد یا میپل سیرپ، اک چمچ ونِلا ایسنس، دو ٹیبل سپون کوکو پاؤڈر، موسمی کھجوراں۔ چاکلیٹ وِچ سجاوٹ، نہیں، <hesitation> دیواری، لگڑی لئی نوں جَمّاؤ، پکے کیلّیاں نوں کَٹ کے جَمّاؤ، اک لگڑی دی بناوٹ محتوَر حد۔ تمام سمگری نوں مِلا کے جَمّے ہوۓ کیلّے نوں بلینڈر وِچ پاؤ، اُس وِچ ناریل دا دودھ تے شہد، ونِلا ایسنس اتے کوکو پاؤڈر شامل کرو۔ تمام سمگری نوں چنگی طرح بلینڈ کرو۔ جدو تک ملائیدار اتے سموٹھ بناوٹ نہ آ جائے، فریزنگ تائیں۔